A waɗan juuɗe maa saabunnnde mbaylaa hen ndiyyam, njiggaa koolde ɗee ley muuɗum kañum e juuɗe ɗee fuf. Ɗun woni jonkaa, so a jiɗɗo faa juuɗe maa laaɓa pati pati, tawee geeƴi ñaw duu heddaaki e majje. Non nii woni no ngaɗirtaa lootugol ngol.